Ok makanan sederhana yang sa paling sa paling smangat e, sa paling suka skali tu <hesitation> gado-gado dan sa rasa sa mudah skali untuk sa buat. Sa pernah coba juga to buat begini, <noise> de pu rasa nih memang jauh lebih enak skali dari pada yang dong jual-jual di pinggiran jalan. Dan itu sa sendiri yang buat. Dan sa rasa itu paling sederhana yang bisa sa buat, sa makan. Trus yang kedua, ada <hesitation> kangkung bunga pepaya sama ikan tongkol. Ikan tongkol tu goreng dia dulu to, ikan tongkol goreng dia baru, bunga pepaya nih tumis dengan kangkung, paling enak sudah! Itu yang pernah sa buat. Sama, satu lagi itu ada <hesitation> <noise> makanan paling sederhana juga <hesitation> ubi cilembu. Nah ubi-ubi cilembu tu dibikin kolak begitu. Nah ubi cilembunya dibeli di <hesitation> yang perbatasan salatiga itu, <noise> sa sering beli disitu, sa beli hampir satu kilo ka kalo tra salah tu sa beli satu kilo trus sa bawa pulang campur dengan <hesitation> ada gula merahnya juga sedikit. Sa pake gula merah sama <hesitation> sa su lupa lagi apa nih de pu nama <hesitation> <noise> apa gula merah sama kayu manis. Nah itu paling enak sudah. Jadi, nanti bawa pulang itu, sa sering kukus dia dulu, sa kukus apa petatasnya dulu to ubi cilembu ini, sa kukus dia dulu trus sa bikin kotak-kotak. Nah, sa kasih masuk dalam panci, trus sa mulai masak de antara berapa menit tiga puluh menit begitu to, habis itu, sa kasih garam sedikit biar ada de ada asin-asin sedikit baru sa bawa keluar, sa santap dengan indah disitu sudah.